Viaggiari suli è na bona manera pi fari novi amicizii. L’esperienzi di li viaggi creanu un bonu tirrenu pi farisi amici. L’alberghi ti pirmettunu di ncuntrari viaggiaturi di tuttu lu munnu. Pi farisi novi amici s’avi a participari poi a tutti li festi e fistina.